په سفر کې ملګري جوړول د لاسرسي وړ وي، په ډله ایزو فعالیتونو کې برخه اخیستل، او په شریکو تجربو کې ښکیلتیا لري. په هاسټلونو کې پاتې کیدل، په سفرونو کې ګډون کول، رضاکارانه کار کول، یا د نورو مسافرینو او ځایی خلکو سره د اړیکې لپاره د میټ اپ په څیر ایپسونو کارولو په اړه فکر وکړئ.